ضل الطفل كتير مندهش يعني <hesitation> هاي غرفته يلي بنام فيها كل يوم كيف صار يعني انه يجي باب جديد من غير ما هو يعرف او انه هو اول مرة يشوفه فصار يصرخ امي امي باب جديد بغرفتي امي وبعد هيك وجع فصحي واكتشف انه كان بيحلم وانه ما في باب جديد في غرفته.